A'min sisi kwenta un ki'hiaj únj kwenta ka'min únj kwenta ne' ruku nga riki sientu nga nda uj 'ngoj sani 'i nin' rruhua 'hia kuu nin' rruhua 'hia ri'hia ni nu'hue nu'hue kako' tu'huo ka'min 'hia sani ki'hia unj kwenta kamin kwenta bij xia chi' chrej ruku. Bij xia chi', bij xia un, bij xia tunj, bij xia chij, bij xia batan', bij xia un'un', bij xia ka'anj, bij xia ba'ninj, bij xia bbij, bij xia ñan, bij xia, ko chinun' ka'anj, ko chinun' ba'ninj, ko chinun' bbij, ko chinun' ñan, ko chinun', ko chika'anj, ko cha'ninj, ko chubij, ko chan, ko chi', ko un, ko tunj, ko chij, ko batan', ko un'un', ko ka'anj, ko ba'ninj, ko bbij, ko ñan, ko, chinun' ka'anj, chinun' ba'ninj, chinun' bbij, chinun' ñan, chinun', chika'anj, cha'ninj, chubij, chan, chi', un, tunj, chij, batanj, un'unj, ka'an, ba'nin, bbi, 'ngoj, cero.